Agancoo kɔ idankɔ imɛ lɛɛ nɛ upisɛ kɔ m manyra nkɔ nmza taba kɔ manyra lisi ma kɔ npisɛ kɔ manyra nɛ m njɛ kisi mu njɔ̄ kisi keeri nyra nwa kɔ osi ba ma hada ɔsɔ mɛ nɛ mɛ nshonyi kɔ wa nshonyi ididrɛ kɔ nsho nyi kɔ ayɛ kɔ adubɔ nɛ ɔsɔ kutunkɔ rina kɔ adubɔ nɛ kutun kɔ adu nakutuma wa nyi anaa kutuma nawa adu nyɛ iwɔ wa iyi adu nyɛ <hesitation> nkɔ kutuma adu agita nkpi kɔ na nɛ nza nyɛ nɛ nɔ du nyɛ kɔ njɛ kisi kɔ nmalubala na adu nyɛ ayɛ flow wa tɛ adu nyɛ ayɛ kulɔɔ bɛ adu nyɛ ayɛ fow mɛ nna ku kwɛ ɔsɔ nɔ wa mucɔ la tulo ba drɔ kɔ nkɔ iwɔn pisɛ nyra ko iwɔn pisɛ sha wa jɛkisi mu wɔna sho ban jɛba nasho dza nyɛ nyra nwa nɛ ba na sho minyɛ kupɔ nyra nɛ dza nyinyra wanɛ ba na sho cwee nkplo kɔ dza nyinyra wanɛ pa rina kɔ adu lubɔ ayɛ kɔ adu lubɔ ayɛ adu zwa bɔ nyi tɛ ayɛ kɔ aza zwa na bɛ, adi agi wɔ tɛ adu nakutum bɛ <hesitation> adu nyɛ kɔ akukucɔ du minyɛ tɛ adu nyɛnkɔ akukucɔ du minyɛ na bɛ? Nkɔ ɔna shi da lisi kɔ ba bɛ yak cwee nɛ o dza nyinyra nwa nɛ kɔ ɔdu pusɔ anɛ zuzwa dza nyinyra wa ayɛ kɔ azwa gɔnɔ Rina kɔ zwa gɔnɔ minyɛ itsiba ma ba du minyɛ izɔr ɔ aga hvuvaba wa ba za ba minyɛ kɔ ba cwekurɔ naga nyɛ lo na ba zaba minyɛ kɔ ba jɛkisi naga nyɛlo na, minyɛ kɔ ba na kutuma avuva ba nɛ wa. Nkɔ babɛ yaka da bɔ iwɔ zɔrɔ zi kpɔɔ kɔ ɔlɛnɛ dza nyinyra nɛ wa ama nkɔ ba bɛ yaka kɔ dzo nyinyra wanɛ, fa kɔ wɔ du pusɔ nɛ oba ava munɔ ɔyi wo, ash ava rubɔ mo ayi wɔnba avawa, adɔ dakulɔ bo ayi wɔngɔ ava wɔ gi bawa adɔ agiwɔ mo ayi wɔngɔ ava wɔ gɔ ba nɔ dzi dzi aga shikɛ idala ava naga ɔni nyɛnyra ana har kɔ ana kplɔ dala ava naga ɔpɔrɔ na kɔ ɔta kɔ ɔma nyra wana abɛ vɔɔ bɛ tsa adza dɔnɛ adza kplɔ ba ayi tɔ osi nwa nɛ akani nnala na, ndɔ yaka la kɛ ɔ pisɛ nyra nzanɛ ma ɔnjɛ kisi mu kɔ ɔduba dza nyinyra nɛ mu <hesitation> dza nyinyra kɔ ɔdu pusɔ nɛ adu dakulɔ? Nkɔ adu dakulɔ wa wɔ shakɔ navuva wɔ nɔ alɛ wɔ ɔsɔ kulɔ? Nda nsɔ nsɔ dzo kukpi ko wini isa na aza da na isa sɔ dɛ adaa kulɔ na ayɛ kɔ ashushɔ isiwɔ muna, tɔ nkɔ wɔ pɛda bɔ wɔ nansɔ nza dza nyinyra wanɛ wa dza nyinyra wankɔ azan kukucɔ du mucɔ wɔ na auzan kuku cɔ duwɔ ma dza nyinyra wan kɔ anza kukucɔ du minye wɔ na wɔpɛ kɔ dzanu nnyra dzidzi kɛ nɛna ɔ ava wɔ gi ba sobo ɔsɔ da mucy la bini kuyta la wan yimyɛɛ wa icɛ kɔ ɔpisɛ nyra nɛ. Kɔ ɔjɛ ba kɔ ba nasho nyi nyra nɛ kɔ ba pɛ rina kɔ ba pɛ agbla kɔ agbla kɔ duzwa bɔ wɔ ma wɔ n za nmalɛ wa agbla kɔ du dzi wa ma ba yaka wɔ cwe kɔ ɔgɔ ava wɔ gɔ ba kɔ ɔ pisɛ icɛnkɔ <hesitation> osi ana ma nyinya nwa kɔ agbla kɔ aduzwa nɛ kɔ anama jɔɔ kuva nɛ ama da kana mu, adza minyɛnyra adza munya nyra kɔ ladɔ pisɔ̄ ba kap nɛ lanjɛlɛ asi wa, ɔ jɔlɔ asi na lubala nkɔ adɔ mijɛ si wa nkɔ ɔka bini ma har kɔ ba bini gɔ yi gɔɔ lo tɔ ɔkasi bini drɔ kɔ lucwe ka nɔ gɔyi pisɛ tuna aza lucwe na wɔnzɔ kpɛ ma nyelo bɛ cɛ munɔ muna wɔnza dro ma komi nza agbla nwa kɔ ɔncɔ nɔ munɔ nɛ ɔnzɔrɔ ma hakuri kɔ ɔgbɔ wuyɔ ga kina nɛ lajɛ kisi kɔla duba nwa kɔ adu zuzwa nɛ sakɔ la <hesitation> la nyɛrina nwa kɔ ba yuso bɛ dɔ la itsila kɔ la advɛ lubala ɔsɔ wɔ nɛ adza mru wɔ ban za nmalɛ, adza cɔ wɔ ban zanmale mucɔ wɔ banza nmalɛ domi wɔ yuwɔ nyɛ uzwa bɛ duba lukpɛ itsi ama nkɔ nyra wɔ aza nyɛ zuzwa na kɔ ama nyɛ dzidzi ma bɛ ba ba dro lukpɛ itsi na iwɔ navuva wɔ ma wɔ za nmalɛ ma inɔ ma anza zan malɛ muna cɛ bɔ cɛ agbla ribli kɔ kɔ ama agbla dzidzi ama bɛ lukpɛ itsi wɔ kɔ abɛ gɔ itsi wɔ gbɛ gɔɔ sarɔ sarɔ nɛ nɛɛ Ndu yaka la lɛ kɛ na la mucɔ ɔsɔ mumu la bɛnɛ atɔ adzala icɛn kɔ ba nyɛ shi kɔ ba na pisɛ munyra kɔ banbɛ drɛ ɔsɔ ba nɛ ba jɛ kisni ba kɔ ba duba dza nyen ra wa kɔ adu zuzwa nɛ nkɔ ba ta kɔ dzanyi nyra wani agbla kɔ dzimo agbla kɔ azazwa ma mo kpo ba gbi kɔ ba gbɛ ka nɛ ama da nwa kɔ apa atɔ pɔkɔ pɔkɔ kɔ ata kɔ inɔnza wɔsɔ ncɔ kɔ ɔsɔ mru kɔ na ipɛrɛ kɔ adu pisɛ dza nyinyran na nga kɔ abɛ swara inɔ bɛ dɔ kucɛ kɔ na ayɛbrɔ nwa kɔ abbɛ kuma inɔ pisɛ dukucɔ kɔ na aza nyɛlo nna. Nnanɛ ɔka nwanɛ kɔ la wusɔ bɛri kɔ ali kutɔ la. Aga lingin i kɔ adu ta mɛ rije ngwangwa nɛ kɛ landa ka zwa zwa zwa wa dɛ wo kuma kunyɛ abude ku tɔ kɔ kɔ awusɔ ɔka kɔ la da nɛ ama ipɛrɛ kɔ la bɛ lɛ icɛnɛ za yɛnɛ aba ava nka nɛ alɛyɛ kɛna anini ka nɛ akpɛ zaa zuzwa kpɛ du nnɔ tuna ama nɛ ndu yaka la kɛ na ɔka taɔ ba da dula kɔ adɔ zuzwa ka kɔ la wusɔ nɛ la majɛ layɛ la kɔ la na kuituma munɔ ivɔ landrɛ bɔ takɔ o lancɛ si nko ɔsɔ ɔka zuzwa kɔ ba bɛ dala har kɔ la bɛ gbɛ kɔ la nakutuma mundɔ har kɔ nga nɛ adzi kuzɔ dula nɛ, ivɔ wɔ shanyi nɛ wɔ ta kɔ nka cɛ si nko nka cɛ minyɛ mɛ oko kɔ ba sho nyin dza nyinyra wanɛ sakɔ nbɛ mɛ nɛ dzanyinra nɛ du bɛ nyɛrina kutun kɔ inyɛ ndu pisɛ nɛ osi kumatɔla lugba lukpɛ ka nwa nɛ kɔ nbɛ de nɛ agwaa bɛ.